Tawi aɗa yiɗi sooɗaade no feewi, a ittan tuundi ndi tawa haa laaɓa, ni woni mbaɗa hen saabunnde, njigga juuɗe ma, njigga peɗeeli ɗi haa laaɓa cer. Ni woni lallitira ndiyam laaɓɗam.